اكثر شي طريف في حياتي كان يوم كنت في محمية العرين كنت اصور سيلفي وفجاة التلفون يعني طاح مني ورا في عند الحيوانات فكان شي غريب وفاني يعني